Bant bi ngay teg, nga jël pontu bi di dóor ak martu bi dañ dugg si biir bañ ma dëng di dóor rekk. Amaana nga jël kii bi di dóor nii, bu bëggee dëng nga nga nga jubbanti ko.